wo kawaj kak'al a wii' chetaq re kaya' rik'in atib'iliil como ke'l ch'amaay, saq riwach, zaharia, la seb'oyix, la kulantan la le pex kib'ix chiran porque el pex ela' rib'e pi qach'ab'al ela' li ajeer taq tziij kirch'ia'n xaqara' jo'oob' o wajq'iib' q'iij kirch'i'an kaya' pi refri